Eyyo dunyal mnin darek irbidilya lazin uon gugnie, uu dunyal darik irbidelya uu gugnlu, taka gugnafikan goni, in dunyal mnin nane mirafiek irbainame, shalog minin nane dareka irbainame, walo fa minga ayng walo irkinn nane minga iygeka, fa irbainame, yala taka gugnafikani, khairin jafikan gon khaira jeheza tigname, uosilon jafikan gon uosil jehiza tigname, akhbarka guninan muhimma meni.